शेर ने रोहे चे जंगल में रोहे ती तिन्रा शीकार ने करने चे। वाइड़ा ते दोवड़े ने जे कच्छवा रोधी पानिम रोहे ने तीनंग। आपने सोचे की चे धीरा चाले कच्छवा धीरा चाले ने। शेर वाइड़ा ते चाले इसकारण ने जे। कच्छवा ने जे रो कच्छवा धीरा चाले ने शेर अपना यहां ते शीकार ने करने वाइड़ा। दोवड़े ने ती अते चे कच्छवा धीरा चाले।